Iyatu palu-palu e iyapa tu naulle mappaqdinceq pasoq nakko yappeppereng i makanya yappepperengpa tu palu-palu e nappai to i madeceng addinceqna pasok e tapiq sokkuq topa batetaq mabelloq topa batetaq makketenningi nadeq to nalari sala